من أفضل المواد التي أحببتها على الاطلاق كانت مادة رياضيات، كم كنت أعشق تلك المادة وأعشق معلمي منها هو الذي أحببني فيها، كنت أقرأ وأنا صغير ثم كبرت وأتاني ذلك المعلم أحبب بها وجعلني أفهمها عن بكرة أبيها.